ध्व लोग जन्ततो ब ध्व लोग जन्ततो अमि केनेक अनुभव् परेम। हेइ ध्व लोग जन्ततो अहयत् अमि हेइ फिले तत् ध्व लगिसि न। हेइ फिले ध्व गोइसि न। अमि हेतु देखिले गौन् पओ। अर्ब हेइ ध्वर् एत गुन् धव् ब। हेइ ध्वर्, ध्वर् ए गुन् धव् तु। अमि गौन् पओ। जर् अहयत् हेइ फिले ध्वर् कुन् किनि दिखे गोइसे। ध्वर् कुन् फलोग् मैसे कोद् गोइसे। अर् ए अत् ए जतन्तुत् ब ए बसन्तुत् कि लगिन्। अमि हेइ किनि गौन् पओ। <hesitation> ध्वर् अहयत्। अमर् पिति बिलोइ ब अकखलो ओरमरि सए कि खोइ। दर् फलोग् धवर् गुत् मरे। अर् दर् गुत् मर् फलोग् हेइ ध्वर् ए अमर् पिति बिलोइ। भरु खुन् हिसपे अको पनोर् ए पिति बित् परे। जर् पनोर् ध्वर् ए ए एक् अमर् प्रिथिबि रोबे मनब् जेपोनर् बबे। अतिकोइ गुर्तो कुनो हिसपे बैउ हिसपे परिगनित अहयत्। जर् अहयत् हेइ ध्वर् अतिकोइ गुर्तो कुनो।